Anisan'ny sakafo maha-malagasy tena tsotra sy tena <noise> ankafiziko ny vary aman'ovy, zany hoe atambatra indray mahandro ny vary sy ny ovy. Voasana ny ovy a, de tetehana majinika de afangaro, miara-andrahoina ireo fa tsy andrahoina tsirairay.